<hesitation> ocha-ọttọku ua ma-ommo owonh fo da ocha-ọttọku fa maman obuam ka oda mbom oda ogwummi oda ayam-maka ma ayim-maka doma ayin ke ezem a. sa si ezengh bipuyite azukha apa ayawaa aya-ya-apa domna bipugite asimmi ayo-maka mama zuke aya opiri ogbh wa anna ayini. asa piri-a azummi ayomaka agimmi aka piri atzok be aa baak-baak bipyirtt mado owowa me a-dok be tann cha dowa atzoka be awona ka abokwa achi mbom kẹ mada owok me atzoka mbom abha ke erobuwa abiyi anna akka acha-a afa zuka mbom asi biphyitt a bok-baak adok-odok akka dowa-a kari oguwmmi oguwmmi ẹ okalii edan-a oguwmmi dip oko owora oguwmmi awabli bipyuitt ekpo aha me esanna achi afa ozuk oguwmmi mada owowa mẹ achi oguwmmi oko afa zuke a vori man do achi ekpo kap-ekap ke oban ba zimma oguwmmi asima achi oguwmmi kẹ mado owohe-me, odam-odam mbom, ayi-makka pẹe edani-odom ekpo bhi bipuyir oda ekpo cha no hammi ohama ede a ganyi kata si but bẹ ogan-ogan-e be asi pee oda ottoku ua uam-ohammi bẹ bok ka fott sa man oham aramo si pee vo oda me abgubha ma momo chayi bẹ mosima mo dawi otoku odok-odok-a